أفضل النوم باكر, واستيقظ باكر, أحس إن الصباح فيه طاقة ونشاط, يمديني استغل الوقت بشكل أفضل, أحب أبدأ يومي بفطور هادي, وأفكر في خطط اليوم, بعدين أقدر أخلص شغلي واستمتع بالوقت مع أهلي, وإذا صحيت بدري, أقدر أتمشى أو مارس الرياضة قبل الزحمة, بالنهاية أحس إن الصباح يعطيك فرصة أكبر للاستمتاع باليوم.